Ia, <hesitation> aminakà zen̈y fa fômba fataon-drô manôratra tantara fôhiky àby àby io. Miainga amin'ny raha niain̈an-drô na raha hitan-drô. Aviô zen̈y soratan-drô izy tsy raha lava ary tsy raha mbola hitohy fa direkty fa indraiky mandeha fa vita edy. Karà zen̈y.